अरु मै जोदि होसु, और् अस्लिक् जोदि मै फोने तु केनेके जोदि सोलिब म जोदि चोम् मोबिले फोने तु केनेके सोले जोदि हितु। कोथ जोदि चोम् सिम् हथरोन् भखत् जोदि चोम् दे तिअ चोम् जे मोबिले जो जोन्दो छुइ झए जोन्दो अमि बन्धौ अरु खुलु हेइ। सुइस्तु पतमदे तिपिल बोले चोम् तिपि पिनि तबिस स्किन् कोन्ले उपोले उथ बोले कोन् हथरोन् ते हेबु होल् असिक् कपो न लगे किन्तु होलो। छोम् जे इसि स्किन् तु कोहे स्किन् तु उथये पिनि जोदि असे सबोलो किअ जोदि हेति योउतुबे सहे योउतुबे सबो परे तनेके हेत। छोम् जे निजेन् जे सोले बोले चोम् कौन् हेति होरु होइ असे इमन् बेसि गोबिर् लोए ने जओ जे एलेच्त्रिच् एनय् केब इन्जि नसे एनय् के कुरुपिन्। निजेन् जोदि सोले तनेके हेतो इमन् केनो कोम् जेनेके कोम् जे सुइस्तु दि एपिसोदे निजेन् जे सोले बोले चोम्।